الدين بالنسبالي هو الاسلام ، أنا مسلمة الحمدلله واهلي مسلمين و كل معارف وناسي و حبايبي مسلمين ، وهو مش مجرد دين أنا اتولدت عليه و لقيت اهلي وناسي عليه لأ أنا اتعلمت منه اتعلمت عنليه كتير وعرفت ان هو دين معامله دين حرفياً بينقل البني آدم من مجرد انه بني ادم لإنسان عنده اخلاقيات عاليه